इन कई सब्जी छन फल छन जू चखुणे सलाह द्योल जन की तैडू सब्जी हूदी जमीन का ताल रैंदू कंडली सब्जी स्वास्थ्य कुनै लाभ हूःदू फल मा जू आडू हवेग्याई काफल हवेग्याई घिंघरू हवेग्याई मि यूथैई खाणा सलाह दियोल।